Donku panoo soleeroo wo niŋ i ye a esipilikee noo ate a ka, a ka tiloo ka <hesitation> kuraŋo miŋ fayi bankoo kaŋ ate ka wo le kafu ňonma, haa i ye naa, i fanaŋ ye naa a kii dulaa doolu to puru a ye moo nafaa. Niŋ panoo be tilindi tiloo la, a kaa, a. a. a la kandoo, enerisio a ka wo le kafu ňonma, niŋ a ye a kafu ňonma ate, a ye, aye a kafu ňonma a fanaŋ ye a dii doo, fendoo la, wo le ka rajoo doolu mariseendi a la, a ka firigoolu mariseendi a la a ka lanpoolu mutandi